Kalau makanan mahal kalau pernah gue lihat di ini ya di youtube youtube tuh kayak daging tuh namanya wagyu atau wahyu tuh tuh harganya katanya sih lima juta atau semprit apa gimane ya kalau inget tuh kayak itu tuh kayak makanan yang lebar tuh kayak daging kalau kata orang mah steack gitu gue pernah beli stick yang murah nih gue gigit kok ya sendal jepit alot wah apalagi yang mahal enak nih pikir gue ini kan gue beli deh yang mahalan gitu empuk nih yang mahalan nih enak digigit gak ngelawan gue pikir apalagi yang harganya hampir jutaan yang digigit gue rasa dia kayak tahu kali ya teksturnya ya itu sih pengen tuh kayak gitu tapi ya gue nunggu rejeki lomplok kali ya bisa makan itu.